زما خپل رواجي او محلي خواړه لکه پیرکي یا بولاني او همدارنګه اوګره، یا خوړینه خوړینې وریژې چې له ا، کورته سره خوړل کیګي زما ډیر خوښیګې او معمولاً یې خورمه.